Aleoko zagny mitsotra ny marina mba hialagna amin'ilay mivôlambôlam-poagna zagny dia tsy mahay zaho e. Tegna tsy haiko fô miala tsiny. Ialagna tsiny.